Naña esaña etem ede edesi edi emi. Edesi enyene ke usuñ, ke usuñ, nsii nsii usuñ ita emi ami nyemdendisiak idahami, edi nditin mbaña iba ke esid oro. Kied ekunde edesi aran, edade ndad ndad aran etem, kied edi edesi isip, kied edi edesi efrañde trañ, usuñ ita oro ke ndiọñọ, mfen mmodo oduo, edi yak ntiñ iba ke esid nsie. Kied edesi aran naña esanade etem edesi aran edi emi, uduka uma ekedep edesi, ukedep edesi ibad nte ofo ọnyuñ eyemde nditem, udep edesi uma mme mkpoduoho mfen mmodo ekamade etem edesi emi o, mkpo nte aman ududep, mkpo nte aran ududep, mkpo nte iduñ ududep, edep obu, edep e e isip emi ukamade utem isip, . dem utu udi, utio udi afo edi ke akpa ifed ana efuri n mbii edesi oro esi, ufuri mbii edesi oro usi uma kini afo efemde nditem edesi aran o, afo ọyọke ke ikañ nyoke ke ikan uma utemerede afo ediyed nam eyed e anam, anam ekud ke amanam ntan isineke ke oro afo eyemde nditem ukpọk kied ada akpasa eyed e susuñ, esi ntan efuri efuri efep, edieke edide edesi ntan. Uyed e uma usi, afo ọdọñ e ke esi, udọñ e ke esi, ofo udusin inuñ, esin obu, esin eyim esin mmoñ, usin mmoñ uma, afo emen etem k'ikan, utem kikañ, ifud ika koo, ukud ke efud aka kooo, mmoñ nsie oro otoño ndibori emi akadi nditata sukhore, itaha kaña isukhore, afo ada aran ndin awari ke enyoñ nsie, mak otudo aran oro ma mmoñ oro abuakha kied ada aran oro osukhorede isọñ abuakha kied utem uma, utemere, ofo eyed nai nai eyed usan esin ọkọp ono ndito mfo, mme emenyene ebe afo ọkọp ono ebe mfo, mme emenyene ufon, afo ọkọp ono ufan mfo edia, akura.